माझा एक स्वप्न आहे की मला विश्वचो टूर करपाक जायो म्हणजे मला जग भर भोंवंग जया मी स्वतः भोवपाक वयताई ट्रेसिंगेक वयताई आणि खूप खाय खाय भोंवती, तेच्या खातीर मला असलात जॉब जया जेथून मी एका जाग्या वोइरसुं दुसऱ्या जाग्यार वाचांग, मला मैतल, तोह तोह जगो एक्सप्लोर करपाक मैतलो वेग वेगळा खवपाक मैतलो प्लस लोक खाइसर पैशे मोडून भोंवपाक वयतात, तहैसर मी जोबाच खातीर म्हणजे पैसे कमवपाक वयतलाई। जेन करुन माझा स्वप्नाय सकार जातला आणि माझ्या फॅमिलीएक मी सपोर्टै करुंग पावतालै।